Akkegunanna piso cukkur yanaritu cukkuruq sibawa nyameng namakessing kurangi gemmeq pekkeq marilaleng napole lebbi marilaleng lenrungngi pole loq nennia punnangngi oli tabbukkaq